गुना दिन मा मारी दोस्त मार घोराई ती <hesitation> आई ती मैं इन्रा। काजे वारू मार पास चीज़िनी प्लेट होतले ती इन्रा मा मैं इन्रे नास्तर आपी। ता पूर्याक <hesitation> इन्रो पूर्याबे होतलो ती प्लेट तूटी गए ती। अब ती पूली तो घवरण मांगी कि मारी काजे प्लेट तूटी गए ती इन्रा। काजे कोही नानी नी मारी दोस्तार तू माई फिकर करे कौई नी प्लेट। तूट गए तो काई विश्री लियाविश तू माई तो रण दे तू माई फिकर मत। करे तू प्लेट तू छेर ती बारू रो है कौई नी प्लेट त विश्री आई जासे।